Kaa siinoo fo siinoo yee sii i maŋ bori taa imaŋ siinoo bori miŋ foo kee laa doroŋ yee siinoo fo siinoo yee sii hann woo to wool kaye dindiŋ meseenŋoo de bare keebaa kotoo woo man siyaa.